tat ten in moneda mänäl kon atales este tales jab'on ti p'o' innok' ma' patal in- inna' ta jach k'ojan inten tan inp'o' innok', uchij yan junp'ee kax tan ujantik ixim, tan in tan inwa'lik inna' ko'on ko'on wa'ye' mo'nokpaal, inten tan in lugar wa'lik je'lo' yan kax je'lo' yan ixim tales ko'on wa'ye' kon tales a' kax ko'on ti kimil, ko'ox ti janal ko'ox ti janal je'lo' yan salan b'äk' a' kax ko'on ko'on wa'ye' je'lo' yan ja', je'lo' yan waj, janeen inten inwa'lik inna' jach ma'lo' na', jach ma'lo' jach ki' a' ujanal.